أناااا نجم منجمش السباحه أما ركوب الدراجه نجم تعلمته في العمر صغير في عمر ستاش سبعتاش سنه و استغرقت ااا الوقت اااا في اااا ممكن نحكي تاك شئ من الزمان صحفث مانطولتش.